Khaikan tìang tì aing tì, sotìng tì, purun far tìang tì rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì ang hì. Sotìng tì aing tì, sotìng tì, purun far tì, rimnei ang pudina nga <hesitation> tepo tulsi nga tì, origano nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga <hesitation> tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang <hesitation> pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, origano nga tì, acumulo nga tì, rimnei ang pudina nga tepo tulsi nga tì, puinina ang tepo nga tì. Nuun tonik Laumphoma tanian.